<hesitation> Le fano- le karatra filalaovana ty zany le karta le fanaova rami, filokà, fangalà moromorotro ho an'zay tsy misimisy atao igny de fa eo avao i mandany androny.